Alura ëntà cultivé ël cutun, al e üna pianta e pöi ën taia, ün a taia ël cutun, a travaia ël fil 'd cutun e u la machina da cüzi a pöl fe la maia e d'autri vestì